هو، دلته د بنګله‌دېش ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه: واده بنګالي واده رنګین، د خوړو او موسیقۍ ډک وي. اختر د مسلمانانو مذهبي جشنونه، عید الفطر او عید الاضحی، له خوړو او کورنۍ سره یو ځای تېرېږي. نوابوطرادي د کلیو مذهبي او کلتوري جشنونه. لباس ښځې اکثره ساري او سالووار کامیز، او نارینه پن‌جابي اغوندي.